oyi ho dimiyan danan ma miziki u u ubiyɛn ho dimiyan hiyabwɛ miziki ɛnna bin to han sinhan nɛ we ɓɛ ho dimiyan zɛrɛ han boni matete han boni coza mibin jeme mibin piyano mibin biribiri mibin an'an mibin dumannu mibin gitare mibin bateri mibin silofɔnina mibin um tɔrompɛtira mibin viyolonna mibin jiyo mibin kamele n'gɔni mibin kora mibin han sire boni matete han sire boni akɔrdeyon han boni han boni matete